एतिअ इस्कुलो जौम् मै, एतिअ म पुन् पोथोमे बेक्तु लौ, बेक्तु तिलोइ बुक् गित फोरौ। बुक् गित फोरै पेन्चिल् लौम्, त इसो रुब्बेर् लौम्, एन् एगेन् अनन्धनु जितु इदेन्तिचते ख नसेनु नसम्। त इसो गेमेति भोक्स्तु सलो। जैम् तु लोइलो, लोइ बेक्तु धुनिअ क पेकिन्ग् कोइ लो, एतिअ मै कफोर्जोर् पुन् धिलो। जने त अए जुत सर्द्, पेन्द्, पिन्दि, मै दितिअ धुनिअ के उल लो। इदेन्तिचते खनु लगोद् लो लो दिन्गिन्, लोइ लो लो बेक्तु लो लो, लोइ फुले मै तिफिन्दु। तिफिन्दु सलो, तिफिन्दु धुनिअ क फोरै लो लो, लोइ फुले मै धुनिअ के जुत जुत पेन्दि जौम् बोलि तोयरि कोइ लो। त इसो गोहि इस्कुलोत् देखिलो, जैसे जैम् मो बेक्तु थोल दोइ देक्सोर् बोहिलो मो जगन्, बोहि छलो भोक्स्तु खिने ऐसे न। क्लस् कि थ कि बोहुम्, पोथोमे कि थ कि बोहुम्, सेचोन्द् तुक् कि थ कि बोहुम्। एबो बुक् निलुने न एबो रेफ्रेश् कोइ लो, अरो दोरि बोरि, जोसे जोअक ले कि दिसेल्, हेतु मो रेफ्रेश् कोइ। सलो ज अजि, हेतु हि भि खोइ बोरबोन, अगर् बोरबोन, तेतु रेफ्रेश् कोइ लो लो। कोदिके तिक्तने कोइ, मै नेक्स्त् सुब्जेच्त् कोइ कि घोरिब, हेतु मै चोम्फोर्तब्ले कोरि बोहि कोलम् लहि। रेअद्य् होरको जन, तिसर हेले मुक्, कबोन लगे ज मै, नुअरिम् ब, जिदर् हप, ब अभुबिद हप। ब मोर् देरि हप, हेतु जन अभुबिद नहि, कोदिके हेतु इसबर मो भोक्स्तु खिने, सैलो अतो उसेत्।